Vaihõpääl, ku sa elätki sääntseh kotussõh, koh omgi joba õhk niiskõ ja väega kuum, sis sul om väega halv viil küdsämidsega tuud õhku niiskõmbas ja kuumõmbas tetäq.